Ny a Rousia ao io moa zay tena hoe tana manintsy. La amin'ny mampanitsy azy zay da ny ririny nzany lavalava ny ao fe miovaova avao koa i ririny igny arakaraky ny toera misy ao. Izay ro maha lava sy maha <hesitation> fohifohy kely azy arakarakin'ny toera misy fe ny hafana agny zany ny fotoan'ny faha varatsy amin'ny mafana andro igny. Amin'ny igny i zay fohy fe la migigay ny taninandro aminio la tena migaigay ny taninandro.